शारीरीक कसरत का बारा मां बात करदा त हां मैं कोशिश करदू छूं कि एक दिन मां कम से कम बीस से तीस मिनट तक शारीरीक कसरत व्हयीं चेंदि। चाहे आप वॉक कन जवा, जेते हम ब्वोलदन घूमण जवा। चाहे आप घौरे मूं रे ते कसरत करा । या फिर घौर मूं रे ते योगा करा। त इथ्या कसरत लगभग व्हयीं चेंदि आदमी और यो मैं करदूं छूं बीस से तीस मिनट। जहां तक एक हफ्ते बात चि, त एक हफ्ता मां मैं कोशिश करदू कि कम से कम एक सौ बीस से एक सौ पचास मिनट मैं कसरत करि सक।